Kpugi nua ee bu, yere ā eebu lōō. Sor kpugi é ina aba kē, o‘dé sah dɔɔn é lō o’lu néé dɔɔnu taa lō. Ā ere néé a’yii ba anàà dāp lɛ’a nee ba neh pya néé. Sah o’gbi kɔ a’lu aba alō. But lō o’dé sah dɔɔn é ne’a ee bu and pya néé é o’ne’a ba’e ere na ghe ee bu kii kēn o’le; o’dāp dōō nu ōō bēē dōō. Nu ba naa bēē ɛmma dɛɛn kɔ o’dōō ā, o’dóó. Kpugi dóó kɔ i dóó maa maa nu ē nu āā bēa taa a’dōō sah c’si bēē dāp dōō nu bēē kpugi naa bēē a’le ba. Sor é yiraba, o’dōō nu abɔlōō, o’dōō ne é nia pya néé. O’ro e’yereba neh pya néé, dóó nu abɔɔlóó ādō. Nɔ bēē bu alō àa ee, dōō neh kɔ bu pya a’lo’a ā ee bu’a ē ee, ale pya o’wuga ōō rā naa le o’wuga ōō. Su yibe néé nua alóó wuga, o’neh wa bii gbaa dé sah ere ee bu kii si Kpugi maa kɔ nua kii lōō ama, kpugi dōō kɔ bu’a a’ee, o’dé lenu O’dē nee neh nu dɔɔne néé, kii si lóó maa maa nu o’bēe dōō. Lō o’mue kɔ nu i’a bēē py’a sah bɔlóó a’bēē dōō, sah naa, o’wa dóó neh. Nu nāā, su o’kugi dāām nu, dāān nu neh bueh, dāān nu neh pya o’kooh, dɔɔnu neh pya o’néé, a’le waa lóó a’le ānaà be’a waa lóó sah kpugi leghe a’ba, dé sah yaariba. Pɔm sah bera dogo gbàrá nyorbee gbàrá naa bi’a kēēn abà ye teh e’a bēē mum a. Lē e’pɔma, é dɔ kēn a’bania, ;kē kpugi dōō nee lō lō é inaa ba lō. Ō, dāp tōp neh pya a’le ēē, wa dɔɔna i gbaa wēē dé é sah ere eebu sah Iɔ̄ma, ere maa dum, dé nu abɔlóó a’dé, dāān nu a’do, abɔlóó a’do, dɔɔne pya nee. Bi dé dōōwò sah kiisi. Dōō nu i dóó, nu é yere bueh lóó neh nu é yere kooh lóó. Meh lo okɔ bu néé ā ee, bu alō sor waa dóó ā, bu ālō é ee na ghe kɔ waa dōō nu neh néě. Enéé ’a, ere néé o’dóó neh a’sn ne fhe ā ere néé ā ere néé a’nee su. Aba awa taa, nɔ taa pie-néé nɔ bē̄ bae su’e ghe a’lɛɛ ba, ba dé kere a’naà lu wa nia. Kuu alɛ, naa kuu ana alō o’bee dóó lɛa ba’e. So, i wéé dé ghe sah, dāān le nu, dōō nu a’ku loo, nua bɔloo, o’dōō, dōō kii kii si